kɛɛpǝ we la kɨtakǝ, <hesitation> kɛɛ ri ŋ kɛɛ ŋwe oturu. rɛɛ pɨ lǝ pɨ lǝ pǝ lǝ́ǝ lǝ fɛɛceŋceŋ arɛɛpǝ ŋpe oturu pɨ lǝ kpookpoo,